Òh bellin Segnô cao, ti sæ che no solo no l'ò mai capio, ma devo dî che fòscia no gh'ò pròpio mai pensou! Into senso che fòscia, ma me l'invento, servan à sentî i ödoî, ò pe sentî de cöse che se mescian da lontan, e no se peuan vedde. Beuh!